كل كل اكل بينو سكر بس حاول هذا السكر يكون طبيعي مابينو كوليست-مايرفع الكوليسترول كثيغ ، يعني بإمكان ما تستخدم شكر استخدم حلو الي هوالدبس ما التمغ، أو استخدم تمغ استخدم عسل، يعني هاي السكريات الطبيعي وما غاح كثير غاح تضرك